زرت مدينة ساحلية كان الجو فيها منعش والبحر ازرق صافي جعدت نستمتع بالمشي على الرمل ونسمات البحر العليل كان الجو مليح هلبا و المدينة حتى هي جميلة وناسها طيبة ناسها يعني ناس كرم وناس كرماء وطيبين، وكانوا- يعني الرحلة هذه ما ننساهاش لعن تو جاعد نذكر فيها رحلة جميلة ورائعة